حسب تجربتي نحب <hesitation> نعدي ليلة في فندق مذخم خير ملي نخيم في وسط الطبيعة، خاطري نخاف من الحشرات ونخاف من الحيوانات <hesitation> ونجلس في الليل <hesitation> وبصراحة الفندق خير برشا برشا نعمل جو <hesitation> ويبدا كل شي متوفر يعني <hesitation> بالأخص كيبدا فندق باهي وبلاصتو باهية مش عادي.